غيكون خايب بزاف الى ماحضرش شي واحد العرس ديالي اللي انا حاضرة فيه واللي انا كبرت بيه وعرضتو باش يحضر لهذا اليوم المميز اما في الجنازة فانا اصلا ماغاديش نعرف شكون لي جا وشكون اللي ماجاش فالامر لا يهم ديك الساعة غنكون غادا لدار البقاء. اما في الحياة فانا غانبغي نشوف الناس لي عزاز عليا. والناس لي كنبغي